a leddi Portugal ni leddi diɗo mari tarihi sosai, ɓe ɗo mari ba'le be ba'leji lamlamɓe na'ne je himɓe ɗo wara la'ra, ɓe ɗo fija fijirle ji sosai, bana fijirde ball koɗɗe, ɓe ɗo waɗa za ne bo, ɓe ɗo mari bo ndiyam ha pelle maɓɓe. Ɓe ɗo mari yareji ɓe viyata am yare portugase be mai ɓe voldata.